Keniya dun honon non, ana wula, ana ɓuuɓa, kambu ana tooɓa, degereji mun saatuuje ley ñalawma ana waawi yaade debe en. Saa ƴeewii du ñalawmaaji maɓɓe kañun ɓurta jammaji ɗii juutde. Sikke walaa e ɗun kaa.